<hesitation> nugu maoraira bolu bolu bolu yang <hesitation> tawai bobobak tawai sabora bobobak tanot mancia siweka-wekan, mancia la dadendang dajoget tutu dodansa dan roti dan tolu la malekan pisa wekan <hesitation> to. <hesitation> misalnya kaya tafisa dodansa dan roti pis jutaraca. jutaracaia baabis. sukur nai jutaracai'a kan fun nipisa, kalo misalnya tafibon acaraia abiloka. jutaracaia abis nawal pis boboniwa boitifua aku turan nugu <hesitation> wawinara, kabel pis'awo kam kam yang tanggung bobonis. Jadi fisam tei ma'mafun matawe acara <hesitation> ni la keluarga intiramo tawe acara selesai abis itu lai <hesitation> kaya fuabumena mancida undang <hesitation> dafinot mancisi weka-weka nikan <hesitation> supaya Jadi saksi nai bolu timbul fitna bolu to. tapi sakarang niwakan canggi loka tapi sa dodan tei acara gala-galak tala taposting telaiwa tu misalnya kaya tafisa taria ata geser ataria. Dan su taposting manca negimarit negimarit daruki ninacaria babis loka. Karna, sakarang niwakan sa tasabikan sa tatekun sa mo jadi loka to. Jadi, ma'mafun mojadi lokamo. bolu yang <hesitation> tawai hebo hebate saburo bobobak cuman bira tarikat nini gengsi'ra mo to i'kan kitafun repot wolu kitafun sengsara wolu,